Tokony mbola hipetraka eo am'tontolon'ny fampianarana ny atao hoe mpampianatra sy mpanabe, mifameno tsara ireo, zany hoe mahita fomba hiadiana- hanasaziana ny ankizy foana ny mpampianatra fa tsy voatery hampitahotra azy am'resaka fanasaziana.